بعد الشر طبعا بس فقدان بصري ولا فقدان سمعي الحقيقه الأتنين أصعب من بعض بكتير جدا بس لو لا قدر الله لا قدر الله ميحصلش ابدا لو حصل حاجه زي كدا هختار <hesitation> سمعي بعيد الشر بس البصر يعني أعتقد هتبقي صعبه جدا بصراحه، رغم ان السمع أصعب في المعيشه عامة بس حاسه ان بصري هتبقي اصعب جدا يعني فأعتقد سمعي بعد الشر